Thekjana na cha' bena thikona ndats'un ndats'una na chuxini xanch'i tsunthe eni ntha na guaya bang'e nchugua xruan ni ntha ya na rugunda nasin xrui na jana nchuba nchuba xi jee nthaxra nthagu ya xrui jee na ntha xi renthe jea xra kunixi nchin ntha ya na rugunda chunda thinu nguji nguji luga tsena ya thixin thi chaxin thi ts'on ya guxian nguji na sithi situajan ntha ninga jan thi xaxin thi ngue ha thi dachre thi ndats'un ndaxruan thi se tun turun ja nchexruan ko ji nchasen de satsinga na xruasen ji ngue tha se thi icha tsuen xinchi ruguntha ne sen chujni nchetehua sen baji na ntha se jina tha dasen thi secha yu ya xina ixin tsunthesen nthagua ñao juantha xañao yo baya ke thi ko ya tsechjan nchrin nch'gua xina thin ya xraguna thunde' ese ndiya n'exiguan ndithu jina thing'i jna nthiya xanch'i nch'e gua xisen'.